Sabun te'e toya mangiaten ya' sinintak guru pona nakaus te'e ya' sininta kapala sekolah, ya' kapala sekolah ya' na-namewer torario ya' nanga torario onr torario to sumu su' lomba muwawewel wu mangase naka ala su' wilayah sulingkup nagkop te'e mangase semu sekabupaten naya natute mangese simu'su propensi mangase one su arem su lingkup ore su wilayah sukabupaten bayer su propensi mangase one siaren mangese musoma ondei iya' neken ya' tera makataiyen si mangase maroroyen mangase re ponae mayuyu arenku baya okamin onen sumenu pinolong-pinolong ya' muwuku-wungku anak te'e yumogkong aren ku pinolong-pinolong naka agai makurrer tuya na katayanne nusasoma te'e sma Nasihi sia ni limanne nakaus te kunus pinolong-pinolong makure' tumakatayen sia' kune ya' guru'ne ya' kapala sekolah'ne se pintu ronan ko guru winen ku pengajaran to tera kalupanen ni'ia kune neken makura-kura ya' tera kapul kalupanen'ne meken iya tali-talikur katayen'ne teleni maya pinolo-pinolong moumen ti'i rakel toro-tororio to tate mangising su guru-guru mangase tando ore muahe tororiu tumu maangase one situal mangase tan mangase sua'ne mangising su guru-guru mangase ore kawuem mangase suapa pusoume mangase ne mangase masihi ondeiyun lulima tera no towi sumambing tewu tera nakahuya sisae tel tepi-pinouman nu pinolo-pinolong rorario-torario ti'i tatetu torario-torario to sabut te'e ti'i le suwa nerren makauya karna sinewen si mangase winewe onei ki'ilou Wu mangase sua'ne suaren su suapa-suapa mangase one te'e le ni meken suapawu-suapa ya' ta tera kalu panen tora-torario te'e wuu ya' kangen payu-payuan nu torario-torario remaja ore mangase sumu gereja kupayuan mangase toya'na sua'ne mamei apato sua kaweiku si mangase tu sua'ne pamake mangase to mangase sekolah mangase muiah su to mangase sekolah ren ore namaimuraee huu pamake mangase si to mangase o surumah tangga e mangase